Tetaguasu rupi yaesama oiporu tembiporu reta, maquina jei supeva, yande ikavi ñanereta pe yaesa kïraï yayapo yau tembiu yaesa reve, yayapo tata yepea pegua, tetaguasu rupi yaesa oyapo reta cosina gas peguape, ereï seve guara yaiporuta kïraiko yaikova, mbaravɨkɨ jekopegua yaiporu kua maquina reta